Ia, biby mandeha an̈abon’ny ran̈o karà ataon-drô biby madiniky àby io karà ataon-drô antsatsaka taloha àby io koa. Tsy araiky amy zioty irô ze afaka milomay an̈abon’ny ran̈o fôtiny misy vitin-drô ze afara afaka adianan-drô man̈araka onjan- drano. Aviô voron̈o koa ze mahay. Fataon-drô amize misy vity afara na koa zen̈y volovolon-drô hafahan-drô mandeha an̈abon’ny ran̈o in̈y zen̈y.